هختار الهدايا في عيد ميلادي لإن الهدايا بتفرح القلب وبتخلي الواحد كدا يحس إن الشخص دا تعب عشان يقدملي حاجة أنا بحبها وبتكون فيها لمسة شخصية جميلة وحاجة حلوة وذكرى كمان جميلة أعرف أحتفظ بيها وأقعد كدا بعدين أفتكرها وأفتكر اللي قدمهالي.